देव तुजे सदाच बरे करू। म्हाका खबर ना तु नसलें झाल्या हांव किदें करतां असलें जेंणाँ हांव खंय फाटी। उरलें तेण्णां तुवेच म्हाका मदत केलां तुवें सदााच माजा नजरें माझो मान दावलार आनी केण्णाच म्हाका हारपाक दिवुंना। तुवें सदाच म्हाका सकारात्मक दृष्टिकोणान सगळे घेवंवाक शिकेलां आज हांव झाईं बं असां तेणां पनास्स टक्को तुजोंच हात। जर तु नसलें तर हांव केण्णाच हार मानपाचें आनी हांव फाटी सरपाचें। तु अस मण आज हांव असां देव तुका सदाच खुशि दवरु।